Unəm ga ng kam ucha iya va̱ unəm ga ka̱m ucha iya- iya nkam ucha ka oban na byət, tə, unəm uyənzəm ngo iya uyənbyən. Aya pa uya uyənbyən ku a uyənbyən pa u dom na. Nro tə inyam nfam abu kang a səl vanata inyam nfam abu ka. Ila abu pa odom kat uro tə ila abu ta byət pa odom, uro tə, uro te ila abu pa oga ora na oring kang kə kpatəkak kang na uya kə kar igwak tə bu lok. Walang vo uro iga iring cit tə iba ina aməman, ina aməman abu cit tə oban. Amma kə shə nbəban tə nga daktak na iwong kə dongdongdong nro tə okpa vo ng mabu kə, ko okpa vo uza ko tə iba ka ng ga tang po dongdongdong ng vəng va ila iga iyəm ivəngva ivəngva inang na olyan. Amma aya pa oya kə "akuri", oya kə nkar igwak ofyə ozo kat tə ofyə oza kat o "cigaba" ko, o "cigaba" ko tə onyi owan wo. Ng vong vo onyi o an wo cit har iga ichu ka a walang vo odom cit la po okam izər wo. Iyem iga ngəshi vo onəm tə bu ga bu ga bu nyəm ishi bu kə zhi vata. Ng vong vo u nya̱ ishi bu cit ka̱ zhi a yən vo udom pa ukam na uyən- byən bu tə bu ya ivo iban ng ga. nzhi tə, U ɓəp chit igwar chit te i ya pa̱ u gba̱l ka̱ uyenbyen ɓu chit. Iya̱m va̱ uyenbyen ɓu là pa̱ u na wo te u na chit. :bu gba̱l ka̱ nana te ɓu bəp atak ngya ɗak. Unəm- sa̱l i ɓan. Unəm- səl i ɓa a ya pa̱ u ya ka̱ unəm- sa̱l uvəngva̱ a nəm ka̱t te ɓu ya ma iga te iyəya̱m iga i nəm ka̱t ɓu yak unəmsa̱l i wong ta te i ɓan ka̱ atak a yenbyen. Uyenbyen i ka̱m n te i ga ká̱ ka̱ tak anang wò, unənang i ga ka̱ na te a ya pa̱ ga ka̱m na ka̱m te mi ga mi là iya̱m va̱ na ntəm itarok ɗom a. Ɓu mye nzhi mye, ɓu ma, ɓu wap ìram wap. Ɓu mye nzhi, ɓu ɓa ka̱ ibəl ikangkang, ibəl ngya ma u na uyenbyen ɓu chit. Ibəl ikangkang na ɓu nana. :bu ɓa ka̱ iya̱m a "patari" ɓu na unang ayen. Ɓu ɓa ka̱, atak abu ɓu wap unang ayen. Ɓu wap iga iya̱m va a, ɓu na izhin, ɓu na izong go pa̱ kpatekat nva̱ngva̱ u gba̱l ka̱ unang chit kang a yà pa̱ umal ka̱ unəm ro, nro te ɓu mal ku nang uga nɗaktak i ɗom pa̱ ori ɓu ufa ka̱t ka̱kul pa̱ iya ka̱ rəng nnap, i yar nnap onəm. onəm gungur. onəm nəm- nəm va cho i ɓ ko wa va ma ya matmat te a ya pa̱ ram ka̱t ka̱kul pa̱ mmawo ka̱ mo asa̱l vəngva̱ na o wong te o wur ikpang uyen ko te i ɓa i yar na i na á ɓu ka̱ apal ishi ka̱ suswai iya̱m va na ntəm itarok ɗom ka̱t.

Te i ɓa i yar na i nak á ɓu. Nzhi pa̱ zəng ko ka̱ parəm va̱ ɓu mye te mi yar nbubwai va na mi nak á ɓu va̱ ɓu iya ɓu mye nzhi "akwano" ko chu nshatɗing chu ma. "Amma" amal pa̱ u mye nzhi pa̱ parəm kawai, nzhi nro ukyər ka̱ izhizhap, nro ukyer ka̱t. Te mi yar mbwai vəngva̱ mi nak á ɓu nvəngva̱ ko ɓu mye nzhi "akwano" ma i mye i chu mparəm chu te otarok ro yar chit nak pa̱ na amma u ga u mal ku ugwar uro vəngva̱ na a nyi ipir təm itarok nyi te iya̱m iga á ɓu pa̱ sur ko nɗaktak i ya ka̱t. Nɗaktak ro ya a ɓu ka̱t. Uro ma iga i là pa̱ mmawo ka̱ ɗom pa̱ o yap ku uyen wo a̱t. I na na pa. Ɓu na, ɓu mye nzhi. Uro te i là á ɓu pa̱ to, iya̱m va̱ uya ko ka̱ te una ama dakdak k- ki- ki nkam ɓu a mo dakdak ka̱ iya̱m va̱ ntəm itarok ɗom a te ɓu ya ka̱ ɗaktak ro ko ka̱t. "Amma" uga u mal ko o gwar, te o gwar ɓu i na nɗaktak á ɓu. Oro i rəng pa̱ mote o kam izər chit te ilum iro ya ɓu ɓa atak oza̱ ram ka̱t ro ka̱t. Na nak te ɓu ya oro ikam i i ka̱m uyen oza̱ chit te nle n ɓa nre anung oza̱ ma i kəka̱m. Nva̱ pa̱ are uyen ta a ga a re anung ka̱ nzhi ta va̱ ma i ka̱ka̱m. Ka̱kul pa̱ mmakmak te ocha ma ka̱ nɗaktak va̱ta. Aya pa̱ u dat chit u gba̱l ka̱ igwar anang chit te nrəng nnap aboshi ìgwar iro a ya ka̱ nɗaktak lam ka̱t ka̱kul unang náp te na ocha, a ya ka̱ nyi pa̱ Nva̱ nna pa̱ mgbal ivang gbal ki̱ nnap ashiri vangte, a ʒat pa̱ mmaɓu ma u ʒat uyen uga nzhi chit na byet nya a ya’ pa lop kat, uchar i na idun dum ə́ɓu pa̱ suswai na byet, re ɓu ɓu fu ka̱t, da kir kang ga ɓu fa ka̱ ashe awo an’ang á yeh. A. y apa̱ u fa chit ka̱ ashe awo ánáng á yen te, mmaɓu ka̱ ashe awo ápon, a yá pa̱ u ga chit ka̱ ashe ontate u ya, mmawo onungywangte yá ka̱ ndaktak mak p’e ka̱t, u gu u mye nkalang únunggwong chit, u yáp ináng ilukwən nana kạ chit a yə pa̱ u na iya̱n uva̱ta chit kang uɓa wang yə ka̱ ndaktau nro ka̱ ta lap ka̱t. Ire ɓu ɓu ga atak akan a’yan, ayə pa̱, ivang va̱ta mma sar ka̱t ə. Bu mye nzhi mye u’kgan, ɓu na aɗir ka̱ agodi ukyan wa wal. U nana chit, ukyan kam aɗir kạ ago̱do̱ u’kyan wa chit. Iyam ya imakmak ka̱ ta lap ka̱t. Iyan va ɓur ə ɓu te ya ɓu pəngchi anag akpa va̱ i ɓa ka̱ nlak ntam wo ə. Kəp ka̱’ nva̱ u gbal ka̱ iya̱n ə ta chit pa̱ catat, kang a ya’pa̱ u pa̱ ivang ta i nam lap ka̱t. Oga iri nɗaktak vota na i iya i iye i wongte ivangta i iya i sar ka̱t a mə ayə pa̱ u paigchi okpə pə ngchi, u pengchi u paugchi anang wo pangchi a yə igwar wo byen. U gu nzhi agwarte u ga ʉ sat chit wa nzhi nzətəng teɓu ya ʉ yel- nyilna ka nza nggwang wo nggote ngilingil na byet. U ya ɓu ɗom pa̱ ʉ pat ka̱ nzhiva̱ ta lap rat maꞌ har, ɓa i chi i lum va̱ mmawo ka̱m izar wa ka̱’. U gbal igwar chit te ntam itanokte ugbal chit te, a’ mal pa̱ mma na uchar ɓu na ɓu. amma’ ka̱kulpa̱ i ya’ naap ngga nwa inan, te ugball chit te ɓu ga ngu inzhi awop ga mi nak nnap nnana̱n a’ wo ka’ kang mi naknnap u sat uchar chit ka’ uɓar te sat u char ɓu chit ta̱. Iyanwo chit ka̱t kang, ndaktak va̱ i wong pa makmak ka̱ i iya i ɓa ka’ nnak ntam ngga ntam mbyet, te nyu pa̱ aya pa̱ a nyi izar wo chit ƙang o ɓa o ka̱m izar kafin kang oɓa o ra̱m izar wo te nɗaktak ngga mman ka̱ owan wo i ya lap ka̱t. Uvata i nam achen te uvata̱ i dar pa̱ a’ iyam va̱ ko o nam te kang a ɓa o nyi izar wo, awalang va̱ unam uhha mpyal awop nak awo a’ wo chit ka̱ pal ishi kan a re wo ko tam, o ka̱m ɗonga te uchar ɓu lop iwosok lep ka̱ na ka̱t. Amma a ya’ pa̱ o nam mpat.